Snake I afraid lor I scare lor snake because snake dangerous yeah and for me when I see snake seh my skin can creep yeah I na like to lay eye on snake when I going in bush seh I see snake la day pah my work will spoil la own pah I can't go seh at all then ley get other animal too the ley call ley call <hesitation> ground ground squirrel yeah I na like ground squirrel because a can spoil our our farm when we make ley farm like that ley cassava a will enter in ley farm and then a will destroy our our plant ley cassava where we will plant a will destroy it end of ley day a will carry us behind we have to res- we have to start something back. so for la reason I na like that other animal.